Aa mbirihonga okuvatera ovandu okutja mbirihonga po poskole indji younganga mara ete tjimuno mundu tjari moumba wohauto omundu wateka okurama poo waihamwa okuwoko poo mehee ovina mbii mbivikaenda indo mundu tjari moumba wohauto okutja omundu ngwi okaa nouvere kakutja oumba wohauto uriri mara ouvere ngamwa auhe omundu tjiwavere matutjiwa kutja omundu kwenene okungura ovina mbioungura ngundee kwavera okutja ete tuu ovina mbimbirihonga okutja okuvatera omundu porumwe omundu waihamwa eke tjaihamwa eke kena kuyenena okuu okurikoha poo okuria poo ngatutje omwatje woskole kuyenena okutjanga poo tjina kangamwa atjihe uriri tjoungura ngundee kwavera ngundee ouvere kaweya ombimbirihonga kutja meenene okuvatera omundu ngwi vii porumwe omundu wari moumba wohauto omundu nguhena kuyenena okukaenda rukwao okutja maa imbo outemba ovandu mbuveungurisa atutara kutja okatemba kene kumakenene komundu ngo kumaso kuyenena okungurisa handje matutara kutja omundu ukarapi noho katuyandja outemba komundu ngamwa auhe maiso kurira okatemba kumakenene komundu tje tjeri korosovate okatemba omundu maenene okungurisa poo keno kuyenena okungurisa Atutara kovina vyarwe nangae kutja omundu aungura nai kaenene okungura rukwao atutaa kutja oviungura vine omundu mbimaenene okungura handje matutaa kutja omundu werihonga ngandu pongapi mehee porumwe omundu aungura ovina vyo komake omundu omake aevere nambano okutj kana tutja aa omundu ngwi ngaaruke koviungura vyomake rukwao kanaenene okukatunga ondjiwo poo iye atutara ponambo indemundu tjehena okuyenena okungura atumutjangere ombapira maenene okumuna ovimariva okuzira kohoromende kutja aa omundu ngwi kaenene okungura rukwao aungura oviungura vyokomake eye muni kaahitire o oo oskole pumape ousemba pupetekipi okutja ete atuyenene okuvatera nao kutja opuwo omundu ngwi kena kuyenena okungura ngapewe ovimariva okuza kohoromende ovandu mbivemuna momweze aa poo omundu unouzeu kaenene okurara matuyenene okumuvateravi matuso kupaha ombete yarwe poo vina vyae mbimwenene okungura ngundee kaweya oku kokuye kurara okutja indo mundu kutja mosokungurae ngunde kwekurara porumwe mohepa okurikoha poo `oomundu ngumoso kukatupuka katiti kutja uurwe uyenene okuyekurara nawa aaammm. Okutja oviungura mbimbasuvera mena rokutja mbasuvera okuvatera ovandu aa mbari na tate wandje ngaverere emunu kutja ovandu monasareta aavemuvaterevii kutja andarire maenene okukaa kunomundu ngumaenene okuhingira nawo noho mwindjo nasareta aihe mena rokutja omundu ngari mahiti nokupita monasareta nomasa nu tjai konasareta aakakara monasareta orure okutja otjina tjimbatoora komutima wandje kutja mevanga okuvatera ovandu nu omundu tjakakara nomauzeu tjimuna tate yandje ngari nayo omauzeu nga menene okuvatera omundu ngwi kutja maenene okurira omundu omusemba momwinyo handje omundu ngumaenene okungura ovina mbimavanga okungura nu mbimaso kungura mena rokutja penovina momwinyo mouye mbutuvanga okungura uvanga okurikoha uvanga okurikoha uvanga okurara uvanga okuyenda koviungura mara noho peno vina mbimoso kungura tjimuna tjiuri mama womwatje okutja uso kuvatera kutja wakoho omwatje wazikire omwatje ngwi ovikuria poo waa watunu ondjiwo maimunika nawa ovina mbimo mbimoso kungura okutja mbivanga kutja ingo mundu auhe marire omundu omusemba.